To debbo lamiɗo nangi'am haɓɓe'am ha sare fere ha dou, aran nii miwaddanta'am nyamdu midingan yesh-shugo mo owaɗa munyal oyofa'am mi doggakokuma mo watta ga'adimai hande be jango mi habdai nii min warta sobiraɓe be mako mi yesh-shamo aya-aya ha ɓe resi'am wala dalili useni ovallita'am sai mi dogga to'o vallititayan bo o hosa ɗarewol be bindirgol o waddana'am mi vinda sai otura ha sare amin saiɓe wara ɓe tawa lamiɗo mai sai ɓe volwa sai ɓe yofa'am.